Ba san ni ta wum yelebire la suma'ahum sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ n na de la, pupeelum, gilema, zi'a n ani bãalam la mam miŋa tarega, fu bɔna ti tɔregɔ, dãaŋɔ, zɛberɛ, mukere ka bɔna bini ti la dɛna la pupeelum n nyɛɛma ma'a suma'ahum de la pupeelum bɔ'ɔra mam la de la inkpeŋo bɔ'ɔra mam, la de la besuŋɔ gee tara paŋa bɔ'ɔra mam, mam san ni ta wum yelebire la suma'ahum.